Tsara ny manana karazana namana isan-karazany. Fa anjaran'ny tsirairay ny mandanjalanja ny toetra mety sy tsy mety asehon'ilay namany.